أحب أرجع للزمن لورا وده علشان أنا مش حابه إني أروح للزمن قدام ، علشان أنا حابه إني مستعجلش في أيامي ولا إني أستعجل في حياتي اللي جايه ، بحب إنها تيجي بهدوء وإني مسبقش الأحداث لو هرجع لورا أحب أرجع علشان أشوف تيتة لإنها اتوفت